<hesitation> Fomba hiarovana sôkigny e na trandraka tegnanjare zao e, <hesitation> raha ôhatra zao zareo ke mahita ôlo <hesitation> tonga de mihazakazaka mafy be milefa malaky be mivony antagny ankagny de raha ôhatra hoe tratra zareo e de miova endrika lasa marangidranitry vatanan-jare i de lasa sarotra be zegny hanatratra zare.